ס'איז דא א פיש וואס הייסט פאפער פיש און דעי פיש קען אנפילן זייער בויך מיט וואסער און ס'מאכט זיי כמעט צוויי מאל אזוי גרויס און זיי טוהן עס פאר די סיבה אז אנדערע פיש וואס זיי ווילן זיי באפאלן זאלן נישט אויסזעהן אזוי גוט, ס'מאכט עס אויך שווערע איינצובייסן אין זיי און שווערע זיי צו אויפעסן.